जब हुम एक सिंक के बारे में सोचत हैं। तउ मेरे मुन में साफ सफाई अउर व्यवस्था की भावना जागी जात है। रसोई या बाथरूम में इ स्थिति यो साधारण सोउ उपकरण हामरी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। ईमें बहुत भाव पानी हाथ धुईबे बर्तन साफ करिबे अउर फलन अउर सब्जियन को धुईबे के काम आत हैं। सिंक के नीचे बहुत भाव पानी ना केवल गंदगी बलकि कभी कभी हमारी थकान अउर चिन्ताउन को भाये लेत हैं। ईक चमचमात स्टील या सिरेमिक सतह एक तरह की ताजगी अउर स्वच्छता को अहसास करात है। जब हुम सिंक के पास खड़े होत हैं। तउ ऐसो लागत है। मानौ या सीख रहे होये की जैसे गंदगी पानी को भाये लइ जात है। वैसे ही हुमे अपनी नकारात्मकता को जीवन से भाये देन चाहिये।